भेड़िया आनेनू परितंत्ररू संतुलन बनायमो महत्वपूर्ण भूमिका निब्याच। शिकारियु रूपो भूमिका। शिकारियु संख्या नियंत्रण लानलान दो अनु परितंत्ररू संतुलन बन्यायच। कमजोर रंग बीमार जनवरु नेसलानो। भेड़िया कमजोर रंग बीमार जनवरु नेस लानलान परितंत्रु ओबोल लॉन्च। पारिस्थितिक तंत्र पग संतुलित बन्यामों भेड़िया परिस्थितिऊ अनुसारिस अनु शिकार लॉन्च। जैसे चेई जानवर रंग बालंगा पग लाभ हाचो।